<hesitation> וויאזוי טראכט מען אויף <hesitation> פרענדס וואלטן מיך <hesitation> וואלטן געזאגט איך בין, זיי וואלטן געזאגט איך בין מער <hesitation> איך בין נישט א- איך בין נישט שטיל, איך בין מער פאפולער און <hesitation> א גוטע פרענד